पवन टर्बाइन का मुख्य संदेश हवा के गति से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। और ऐसे बिजली में बदलना होता है यह एक नवीन करण ऊर्जा स्रोत है। जो हवा के प्रकृति गति का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। पवन रामायण से उत्पन्न ऊर्जा प्रवाह के लिए सुरक्षित होते हुए प्रदूषण रहित होते हैं। फोन टर्बाइन हवा की गति की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते। यह ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। पवन प्रेगनेंसी उत्पन्न बिजली समय के साथ सस्ती हो सकते हैं और यह लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पवन तनयन बाहरी ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर नहीं होते। इसकी इनका उपयोग उन स्थान पर किया जा सकता है। जहां इन्हें ऊर्जा सानों की उपलब्धता कम होती है।